Hia rô! Magnano fihetseham-po biby. <hesitation> Biby le tarimigny regny manko tegna ahitagna zegny e. Ôhadraha hoe- ôhatra zao kara kivà <hesitation> kitanazegny izy kô fa <hesitation> bomahana izy, malahelo izy na feo aboakan zegny magnano feo mampalahelohelo na endrika agnanjy magnano kara zegny koa. <hesitation> Ôhtr zao kara amn akôhô, kara zegny kô ôhatra hoe- valvalana vato igny izy avy izy avaka mbô andeh hamaliana kô izy mirengirengy avaka izy e. De regny zegny e hitentsika fô mano fentsem-po zare.